níu hafa látist vegna ofneyslu lyfseðilsskyldra lyfja á þessu ári samkvæmt tölum s á á en tuttugu létust á sama tímabili í fyrra forstjóri s á á segir að aukin vitundarvakning hljóti að hafa áhrif breytt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar veldur forstjóra Landspítalans áhyggjum sjúkrahús fá fjögur komma sjö milljörðum minna en áður var lofað það getur haft áhrif á framkvæmdaáætlun spítalans ferðaþjónustufyrirtæki á Norðurlandi hafa ráðist í miklar hagræðingaraðgerðir vegna fækkunar ferðamanna og slegið fjárfestingum á frest lækkun krónunnar vegur þó upp á móti fækkuninni til átaka kom í dag á einum fjölmennasta mótmælafundi sem haldinn hefur verið í Hong Kong í rúma tvo áratugi hundruð þúsunda mótmæltu afskiptum kínverskra stjórnvalda hjón á Akranesi fundu

ástina í gegnum sameiginlegan áhuga á David þau sýndu muni tengda átrúnaðargoðinu um helgina ásamt vini sínum færri hafa látist á árinu vegna ofneyslu lyfseðilsskyldra lyfja en á sama tímabili í fyrra forstjóri s á á segir þó að mun fleiri greinist

með fíkn í sterk verkjalyf en áður samkvæmt tölum frá landlæknisembættinu voru tólf lyfjatengd andlát til skoðunar á fyrstu fjórum mánuðum ársins upplýsingar frá lögreglu segja að ekki sé að merkja fjölgun á

andlátum miðað við á sama tíma í fyrra í dánarmeinaskrá fyrir árið

tvö þúsund og átján voru þrjátíu og níu

andlát flest fólk á aldrinum þrjátíu til sextíu og fimm ára forstjóri s á á segir ljóst að umræða um þessi mál sé nauðsynleg bæði almenningur og áhugafólk aðstandendur fjölmiðlar líka aðgerðir frá heilbrigðisráðuneytinu

var ýmislegt sem gerðist síðasta ár

hvort það hafi í raun haft áhrif að minnsta kosti er þetta skárra á árunum tvö þúsund og eitt til tvö þúsund og fimmtán létust að meðaltali fimmtán manns undir fertugu á ári vegna ofneyslu á lyfseðilsskyldum lyfjum sú tala

sextán upp í tuttugu og sjö og tuttugu og fimm manns létust árið tvö þúsund og sautján frá janúar til maí tvö þúsund og átján höfðu tuttugu látist en allt árið létust þrjátíu og þrjú í ár er annað uppi á teningnum og frá janúar til maí létust

síðustu þrjú árin það er áhyggjuefni ef auka á fjárveitingar til spítalareksturs minna en áður var stefnt að segir forstjóri Landspítalans þá þurfi að skoða hvaða áhrif minni fjáraukning í hjúkrunarþjónustu hafi á spítalann en féð átti að nota til að draga úr fráflæðisvanda málaflokkar öryrkja aldraðra skóla stjórnsýslu og umhverfis eru meðal þeirra sem fá minna fé í tillögu um nýja fimm ára fjármálaáætlun en í þeirri sem var kynnt í lok

mars fyrir lá að breytingar yrðu gerðar á henni en hún var kynnt tæpri viku áður en WOW

þannig það er áhyggjuefni ef að sú fyrirhugaða aukning sem var auglýst fyrir þremur mánuðum

úr henni við höfðum gert ráð fyrir því að mest allt af þessu fé færi einfaldlega í að sem er ár frá ári hjá okkur að auki verður hjúkrunar og endurhæfingarþjónusta af um þremur milljörðum og heilbrigðisþjónusta utan sjúkrahúsa rúmlega tveimur frá því sem

hafði verið kynnt landlæknir kynnti álit sitt á biðlistaátaki um miðjan maí þar var lagt til að bjóða út hjúkrunarþjónustu til að minnka álag á Landspítalanum Páll hefur áhyggjur af

því að draga eigi úr aukningu á fjárveitingum til hjúkrunarþjónustu sem átti að efla til að minnka fráflæðisvanda

að skoða það mjög vel ég tel að það sé áhyggjuefni ef draga á úr þeirri fyrirhuguðu aukningu sem lagt var upp með til hjúkrunarheimila en aftur við þurfum bara að skoða þetta í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið Páll segir jafnframt að þetta hafi ekki áhrif á nýundirritaða heilbrigðisstefnu hins vegar framkvæmdaáætlunin mun eflaust í framhaldinu auðvitað mótast að því fjármagni sem er til staðar ferðaþjónustufyrirtæki á Norðurlandi grípa nú til róttækra aðgerða til að mæta samdrætti forstjóri bílaleigu Akureyrar segir að hagræðing sé nauðsynleg en fækkun ferðamanna hafi ekki endilega í för með sér spáð hefur verið mikilli fækkun ferðamanna í sumar og haust ekki síst vegna skerts framboðs á flugsætum samkvæmt Ferðamálastofu fækkaði brottförum erlendra farþega

um Keflavíkurflugvöll um fjórðung í maí Skarphéðinn Berg Steinarsson ferðamálastjóri telur að samdrátturinn komi verst niður á landsbyggðinni og flestir sem fréttastofa ræddi við og þekkja til taka undir það

í Mývatnssveit segir þó að sumarið líti ágætlega út og mun betur en haustið og næsti vetur

þetta snýst ekki allt um fjölda

líka og miklu meira

skilja eftir sig bæði í mínum rekstri og í rekstri í kringum okkur sem ég þekki til jarðböðin sem dæmi en auknar tekjur krónan hafi veikst aðeins sem hafi víða meiri áhrif á

reksturinn en fall WOW

að ferðast um Suðurlandið minna hingað norður hjá mörgum fyrirtækjum á Norðurlandi kom stóri skellurinn í fyrra þegar mikið var um afbókanir framkvæmdastjóri sigló hótels segir að eftir góðan vetur stefni nú í enn meiri samdrátt

sé tíu til tuttugu prósent samdráttur í komum ferðamanna þá eru áhrifin mun meiri hér úti á landi af

því að þau stytta ferðirnar halda sig á suðvesturhorninu ástæðan sé hátt verðlag á Íslandi en þau hafi brugðist við með verðlækkunum

núna í vetur

með töluvert minna af starfsfólki

en verið hefur eins fjárfestingar sem við stefndum að og vorum byrjuð að undirbúa frekari

Siglufirði það var allt sett á

Steingrímur telur að margir séu betur í stakk búnir til að mæta erfiðleikum en í fyrra auðvitað misjafnlega stærri fyrirtækin eiga kannski auðveldara með að takast á við þessa erfiðleika heldur en þau smærri og það þarf alls ekki að vera slæmt það þýðir hagræðingu í kerfinu sem var nauðsynleg Kristbjörg segir lykilatriði að reksturinn sé óskuldsettur en mörg fyrirtæki séu í verri stöðu ég byði ekki í

værum líka skuldsett þannig að ég held þetta sé ansi erfitt fyrir mjög marga núna hundruð þúsunda mótmæltu í dag afskiptum kínverskra stjórnvalda og umdeildu

í Hong Kong mótmælin eru þau fjölmennustu í borginni í rúma tvo áratugi mótmæli í Hong Kong eru jafnan friðsöm og mjög fjölmenn og það voru þau framan af degi þegar fjöldi fólks fyllti götur miðborgarinnar skipuleggjendur segja að fjöldi mótmælenda hafi náð rúmri milljón en

lögregla taldi á milli þrjú og fjögur hundruð þúsund svo fjölmennir mótmælafundir hafa ekki verið haldnir í borginni síðan hún fékk sjálfstæði frá Bretum nítján hundruð níutíu og sjö þá eins og nú er barist fyrir aukinni sjálfstjórn en Hong Kong hefur búið við mikil afskipti kínverskra stjórnvalda sem hafa aukist í valdatíð Jingping kínaforseta

lagafrumvarpið er talið auðvelda kínverskum yfirvöldum að herja á pólitíska andstæðinga sína

þegar líða fór á daginn fjölgaði í hópnum og það kom til átaka milli lögreglu og mótmælenda þeir segja að frumvarpið dragi úr sjálfstæði dómstóla því nú geti kínversk stjórnvöld flutt grunaða glæpamenn til Kína og réttað yfir þeim þar stjórnin í Hong Kong segir

að hún hafi lokaorðið um það hverjir verði framseldir og því sé ekki ástæða til að óttast ofsóknir það dugir þó skammt til að slá á áhyggjur almennings björgunarsveitin í Öræfum þarf að bíða í um klukkutíma

eftir sjúkrabíl í útköllum aðalvarðstjóri lögreglunnar á Suðurlandi kallar eftir meira fé til að stytta viðbragðstíma á síðustu tveimur árum hefur björgunarsveitin Kári í Öræfum fengið þrjátíu og þrjú útköll í háum forgangi önnur útköll voru tuttugu og þrjú en af þeim voru einungis fimm útköll í lægsta forgangi það sem koma í útköll svo þurfum við að bíða eftir sjúkrabíl í tæpan klukkutíma hvort sem hann kemur frá Kirkjubæjarklaustri eða Hornafirði þetta er alltaf svipuð bið eftir sjúkrabíl og lækni eftir

í Öræfum um miðjan maí ásamt banaslysum við og Eldhraun síðustu tvo vetur hafa öryggismál í Öræfum komist í hámæli fimm létust í þessum þremur slysum og tugir slösuðust sumir alvarlega það er enginn læknir eða hjúkrunarfræðingur í Öræfum en næstu þéttbýli eru í um hundrað kílómetra fjarlægð lögregla hefur reynt að bregðast við með því að auka eftirlit á svæðinu eitt af því sem við myndum gjarnan vilja sjá er að stytta viðbragð það tekur ákveðinn tíma að komast á vettvang eins og dæmi sanna vildum gjarnan fá að sjá aukið fjármagn hingað það hefur verið kallað eftir aðstöðu fyrir

í Öræfum og auka þannig viðveru þeirra Jón Garðar segir að það þurfi að ganga ákveðið til verks

að bæta vegasamgöngur og þannig fækka slysum við þurfum að hugsa um heildarmyndina og bæta vegasamgöngur auka eftirlitið og hugsa stórt fram í tímann hitt er annað mál að í þessari aukningu

sem hér hefur orðið á ökutækjum þetta er bara nýr veruleiki og það kerfi sem þjónar okkur nú var ekki byggt fyrir þetta það er bara þannig bann Bandaríkjastjórnar við ferðalögum til Kúbu ógnar nú helsta atvinnuvegi eyjaskeggja segja að aðgerðirnar eigi að beinast að stjórnvöldum en komi langverst niður á almenningi stór hluti þeirra ferðamanna sem heimsækja

Kúbu kemur með skemmtiferðaskipum en eftir að Bandaríkjastjórn bannaði bandarískum fyrirtækjum sem gera út skemmtiferðaskip að sigla þangað hafa flest þeirra hætt við slíkar ferðir bannið kemur til vegna stuðnings

við stjórnvöld í Venesúela og Níkaragva sem bandarísk stjórnvöld standa eða hafa staðið í stappi við stjórnvöld á Kúbu segja að þau verði ekki barin til hlýðni en þeir sem starfa í ferðaþjónustu segja að aðgerðirnar séu

þegar farnar að bíta

ferðamanna til Kúbu flestir frá Kanada og Bandaríkjunum það er of seint að færa hringveginn norður fyrir Selfoss eftir sex ár segir bæjarstjóri Árborgar tuttugu til þrjátíu þúsund bílum er nú ekið daglega yfir brúna yfir Ölfusá með nýjum vegi og brú er viðbúið að mun færri aki í gegnum Selfoss hérna norðan við bæinn verður nýi brúin yfir Ölfusá fer yfir hólmann og á hólmanum verður mastur sem brúin hangir á það verður sextíu til sjötíu metra hátt eða næstum því jafnhátt og Hallgrímskirkjuturn það verður talsverð breyting því hringvegurinn liggur þá ekki lengur í gegnum Selfoss fer lítið fyrir rónni og kyrrðinni sem er við tilvonandi brúarstæði um miðjan dag er bíll við bíl á Austurvegi við vonumst til að ný brú sem er fullhönnuð að hafist verði handa við hana innan fjögurra ára en til þess þarf auðvitað að finnast eitthvað út úr fjármögnun allra þessara samgönguframkvæmda sem þörf er á á Íslandi samkvæmt samgönguáætlun þá yrði ekki hafist handa fyrr en eftir sex ár miðað við

þá gríðarlegu umferð sem hér er tuttugu þúsund til þrjátíu þúsund bílar á dag um brúna gömlu þá er það eftir að nýr hringvegur hefur verið lagður getur fólk

valið

á Selfoss eða ekki en það sem við erum að binda vonir við er að við getum breytt

breiðstræti sem tengir þá saman nýju brúna austan við Selfoss við þennan nýja miðbæ sem er að rísa hérna í hjarta bæjarins Gísli vonast til þess að það laði ferðamenn að

leggist að bryggju í Vestmannaeyjum á laugardaginn heildarverð ferjunnar var rúmlega þrjátíu og ein milljón evra

fjögurra komma þrjá milljarða

er rúmum hálfum milljarði minna en gert var ráð fyrir þegar umsamin aukaverk höfðu bæst við pólski verktakinn hefur ekki viljað leysa ferjuna út og krafist aukagreiðslu upp á einn komma tvo milljarða á endanum samdi Vegagerðin um að greiða aukalega um tvö

hundruð og tíu milljónir króna auk þess samþykkti Vegagerðin að falla frá kröfu um

tvö hundruð og áttatíu milljónir króna íþróttafélagið höttur á Egilsstöðum ákvað að

fara nýstárlega leið við að byggja þúsund fermetra

húsið er nær eingöngu úr timbri og útveggir og þak

úr næstum tvö hundruð sem raðað er saman eins og kubbum norðan við íþróttahúsið á Egilsstöðum rís brátt langþráð

og er verið að undirbúa að steypa gólf í

annars staðar í bænum eru smiðir að reka saman einingarnar í húsið þær eru úr timbri og kemur efnið tilsniðið sem sparar vinnu einingarnar eru fylltar með einangrun og því þarf minna að eiga við þær eftir að húsið er risið það er norska

yfirtækið GreenAdvicers sem hefur hannað þetta byggingarlag

að raða saman stórum veggjum og þaki úr mörgum smærri einingum flest hús sem eru byggð með c f t einingum þá reisa menn einingarnar fyrst úr tré og svo standa menn utan á byggingunum í stillans og eru að einangra og setja lektur og

nú erum við búnir að því öllu hér það sparast tími við að geta unnið inni og verður þá um viku í staðinn fyrir að vera á byggingarstað

um mánuð að reisa hús

um hundrað einingar og í þakinu

áttatíu og átta einingar burðarvirkið er

lími sérstaklega er hugað að brunavörnum og einnig

til að fyrirbyggja myglu timburhús eru talin vistvænni kostur þau hafa minna sótspor og geyma í raun kolefnisforða

samtals um hundrað og fimmtíu rúmmetrar af timbri Guðmundur segir að í Noregi hafi sumir verið

á þetta byggingarlag en það hafi sannað sig

og sama kostnaði þá fengirðu mun verra hús minni einangrun þannig að þú ert að fá betra hús fyrir sama pening aðdáendur breska tónlistarmannsins David sýndu muni tengda

á Akranesi um helgina en mununum hafa þau safnað í áratugi hérna hinu megin við vegginn við Kirkjubraut á Akranesi hafa Bowie aðdáendurnir Björn og Halldór opnað sýningu

sem þeir hafa safnað í gegnum tíðina við skulum kíkja til þeirra sko við gerðum þennan vegg saman fyrir tveimur árum og þetta er

svona fimmtíu ára þrotlaus þráhyggja sem birtist í þessu hjá okkur það úði og grúði af alls kyns munum tengdum átrúnaðargoðinu sem lést fyrir þremur árum plötur myndir treyjur málverk og önnur listaverk

sýninguna um helgina sérstakt horn var tileinkað tónleikum

í Laugardalshöll árið nítján hundruð níutíu og sex er þetta allt sem þið eigið sem er hér nei það er nú ekki pláss fyrir það

mikið til

helmingurinn við erum hérna þrjú sem

kynnst í gegnum Bowie áhugann er það ekki satt jú við kynntumst þar það er Bowie að þakka að við erum hér saman fimm til tíu þúsund dollara best að gefa ekkert upp hvaða plata

einfalt verður í námunda við landið næstu daga og því útlit fyrir sólríkt veður víða um land og

hækkandi hitastig þegar líður á vikuna hæsti hiti morgundagsins gæti þannig slagað hátt upp í tuttugu stig en síðar í vikunni gæti hiti víða farið yfir tuttugu stig Theodór Freyr

fer yfir veðurhorfurnar hér rétt á eftir íþróttum og talandi um þær nú ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins við förum yfir leiki dagsins á

Alfreð Gíslason stýrði þýska liðinu

í síðasta skipti í dag og stuðningsmenn liðsins kvöddu hann með virktum við sjáum

vinna opna franska í tennis í tólfta sinn og svo spáum við í næstu mótherja íslenska karlalandsliðsins í fótbolta Tyrki sem eru á blússandi siglingu

ofneyslu lyfseðilsskyldra lyfja á þessu ári samkvæmt tölum s á á en tuttugu létust á sama tímabili í fyrra forstjóri s á á segir að aukin vitundarvakning hljóti að hafa áhrif breytt fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar veldur forstjóra Landspítalans áhyggjum sjúkrahús fá fjögur komma sjö milljörðum minna en áður var lofað það getur haft áhrif á framkvæmdaáætlun spítalans ferðaþjónustufyrirtæki á Norðurlandi hafa ráðist í miklar

hagræðingaraðgerðir vegna fækkunar ferðamanna og slegið fjárfestingum á frest lækkun krónunnar vegur þó upp á móti fækkuninni til átaka kom í dag á einum fjölmennasta mótmælafundi sem haldinn hefur verið í Hong Kong í rúma tvo áratugi hundruð þúsunda mótmæltu afskiptum kínverskra stjórnvalda hjón á Akranesi fundu ástina í gegnum sameiginlegan áhuga á David

ásamt vini sínum þessum fréttatíma er lokið nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv punktur is og næstu fréttir í útvarpi klukkan tíu í kvöld takk fyrir samfylgdina og hafið það gott